अ, बिल्कुल। इंडोनेशियाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। इंडोनेशियाऊ सबसे पुरानी ज्ञात मीऊ बस्ती जावा द्वीप पंग परेतो, जू लगभग इद दशमलव सात मिलियन वर्ष पुरानी दू। जू बस्ती होमो इरेक्टस नामक मानव प्रजातिऊ निज, जू अफ्रीकाऊ बैरंग बयूच पहली मानव प्रजाति दू। इंडोनेशियाऊ कई अन्य प्राचीन सभ्यताएं ली निज, हुजूगो सबसे प्रसिद्ध श्रीविजय रंग माजापहित साम्राज्य दू।